Karazana zava-boary anaty rano: requin, mahaloky, karapapaka, akamba, drakaka, amalona, concombre de mer, dauphin, baleine, fano, capitaine, thon, akorandriaka, cheval de mer.